هي سهله انا اجيب الطاسه من المطبخ وبعدين احط عليها شويه زيت او سمن واجيب البيض يكسر البيض احط فيها وبعدين اقلب كويس واحط عليه شويه ملح او كذا وان كان كتاب يتحط عليها طماطم تكون زينه نسميها شكشوكه او اومليت وبعدين ناكلها بالخبز الخبز يكون السخن.